Oyi ro oma dɛmu han vɛma cruru mi ba tubara tun ma han legum na mi ba tubara tun a mina wabe se wa farafina tun ye yɛ bwe yan domu onni klima ni watin abe ba tubara tun <hesitation> wawia mibin <hesitation> oyi ro oma dɛmu ni zerebe <hesitation> bo ma wian wo wɛwia mibini mɛ a wabe se he yɛ ho pine be na pine betin um a wɛwia hin mi don bera cruru mibin a sɛnu sin a bu'unu sin ba se vɛwa cruru mɛ we mi ho tele han jure hibɛ'a ba tubabura jere wa bɛ zun a ma wa mawa se wa se he yɛ <hesitation> jere um don to mu mu'a benɛ mu tawe a zeni ma ho wala ho dimiyan tun sio were kwa